ရခိုင်လူမျိုးတိအစားအသောက်အလေ့အထကလူမှုဘဝကိုဇာပိုင်သက်ရောက်မှုရှိလေဆိုကေ၊ရခိုင်လူမျိုးတိအစားအသောက်စွာကျွန်တော်ရို့ရခိုင်လူမျိုးတိအတွက်၊အလွန်ပင်အရေးကြီးပါယေ။ဇာဖြစ်လို့လဲဆိုကေ၊ကျွန်တော်ရို့ဒေအစားအသောက်တိကနိန်ကျွန်တော်ရို့လူမျိုးရေးယဉ်ကျေးမှုတိကိုသိနိုင်ယေ။တခြားအပြင်ကျွန်တော်ရို့နောက်ထပ်ဒေအစားအသောက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရို့လူမျိုး၏ရိုးရာအစဉ်အလာတိကိုသိရှိနိုင်ပါယေ။

ရခိုင်ခေတ်ဟောင်းအဆိုတော်ထဲမှာအကြိုက်ဆုံးလူကိုပြောရဖို့ဆိုကေကျွန်တော်ရို့ဦးမောင်သိန်းကိုပြောချင်ပါယေ။ယင်းလူဆိုယေဇာတေးခြင်းကိုအကြိုက်ဆုံးဆိုကေပြိုင်ညောင်တန်းကစောင့်မျှော်နိန်သိမ့်ယေဆိုယေတေးခြင်းကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါယေ။